ⵏⴰⴽⴰ ⵏⴰⵔⴰ ⵡⴰⵔⴰⴳ ⵙoⴼⴰ ⴳⵀⴰ ⴱⴰⴷⴰⵀⴰ ⵏⵙⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⵍ ⵎⵓⵙⵉⵇⴰ. ⵎⴻ ⴳⵉⵣⵓⵀⴰ ⵔⵡ ⵉⵡⴰⵔⵉ ⵀⵉ ⴰⵡⴰⵍ. ⵜⴰⵏⴰⴷⴰ ⵀⵉⵉ ⴳⵔⴰⵣⴰ ⵏⴰⴷⴻ ⴷⵓⵜⴰⵏⴰⴷⴰ. ⵡⴰⵔⴰⵔⵉ ⵉⵙⵓⵀⴰ ⵡⴻⵀⴰ. ⵎⴻ ⴳⵉⵣⴰⵀⴰⴳ ⵡⴻⵀⴰ ⴰⵡⴰⵍ. ⵔⵡ ⴳⵉⵣⵍⴰⴳ ⵉⵢⴻⵎⵉⵙ ⵍⵉ ⴳⴰⵙ ⵏⵜⴰ ⵀⵉⵎⴼⴰⵏⴻ.